Ekpevhoro eh ekpeghoro emare aire rade maybe are de mare, are mowa are aima khuegbe are dali laigwo but lure yo ai ekpeghoro degbe khume ekpeghoro oidegbe khume ai mutu aimu mie loregbe khue ikhi rai ekpehoro khari ekpeghoro khairi kheme egbe mati khuevhue. Ai maka lara rela lokhor regbe khue fine ekpeghoro airegbe khuyo sometimes taayo okha efe uwa moi mu mie otochue osamie orgbie akhemie ari ikpeghoro la aimio kpeghoro lakha rena legbe khoza khue or khu moi problem owewe apart from emo wewe olikpeghoro ya rokhi emohumo okha kira khi umiomo wewe aire ekpe ghoro na egbe khari khueni but ekpeghoro oidegbe khuem loya. Ikhi ekpeghoro likhe egbe orkhume. Oimio lu mie akhara ai re ekpeghoro le rumekpa achina uque re ari ekpeghoro iye owa emi khi ole mon ra loye weagbe so aire mie mie umie mumie wara umie udu re osoto uyelughe yere loghe ekpehoro kiri emi lokere uyoto <noise> <hesitation> Airu ro mie labi one million naira ikhamie one million naira igbe lekha khueme aimie are le ekpeghoro problem aize osa ghuere. Edde aili ekpeghoro eyakhue moi ghe kira na loze wa mie kbi oya iyo ekpeghoro oide gbe khueme ughe emo li guere aya legbe khuo oya ikhi ekpeghoro lereghe khuoya ohi just kira mai mai man yera without owa kiri top ikpeghore ababi mai yere kpo mai kere ikpeghoro, aime maou kpo moikhuema lo bi ikpeghorooo oyaokere, okere emila khi ekpeghoro but ukha yo khe aigbe khueme liyo wagbo loze eye but ue la gwo naghe mie arara muena khe egbe khueme loze ile laigwo lrue iyo ra, erue era ra kere emina khi ekpeghoro omo khaghe re era ragi iyora kere ile ekpeghoro le oghemie ra oghe lo ra ababo lora kpo aimia lu lora khe ile ekpeghoro efairo luerie khi la le igo igwo na ghe mie yala ekpeghoro yokha. Lo are kere aiwa re ile ekpeghoro lekere kpo lekhihe behume wa bo uwa miera lur egbe ekpeghoro likhi egbe khueme itsa ti yo ghue ekpe yogo lighe beghu emo ebu. Le regbe khuoya airobo sin mo ikpehoro khe emobusoso liregbe khuoye lage mirey la beliaigwo eme la leghe sogha bo ekhi computer, eghie sogha agbo eyara loregbe khioya ola i aigwo da yakhore ogwe ere khume kere oto kere okhui roare ghure okhagere meliekpeghoro le oya wa olibubu khique ue ekpeghoro ghe be hekho ya ebubu leregbe khuoya owa mie ekpeghoro lure yo ekpeghoro, ukhaghue yare yara ochinienro khi ekpeghoro degbe khueino loya, ekpeghoro oims ti de egbe ghi mie loya emolo regbe khu oya ikhi ekpeghoro lodebe khime ekpeghoro ordebe okhume rere imoi ayalokiri imoi ekpeghoro ekeya rufi ghi. Oya moi kpeghoro eyara omoto, omo khilo aigbe moti yare khue aigbe moti yari moi because omio ekpeghoro yati aina lari <hesitation> khari omor omoi, ore khugbe ri omo oimomo loze ekpeghoro oidegbe khume oya oghena qukpa tey loregbe khume loyal omo loghena efuena olefue okim egbe khume lari aire moi lokeri lefue oto me ova lome. Aibabo kerekpo egbe ma khuori because kheme ekpeghoro oya da moi ekpeghoro emu ghuaria eyara ighe moi emekha reke wara me ighe mie me kha rufu fume ikhagie da mie ekpeghoro ikhamie mie kere aigbokpo ighe mie ni ekpeghoro okay ghwe ekpeghoro eyeikhe vare eyara omoi ekpeghore khai eme omo kholowa aikue mie sef oikhue moi aimi, oighe ruami ikpegbe ghe khona loruamin aighe khoi oto, khuwi wiri gbegwe, gbe unalu mia muraru se egbe klume aigbe mati khue because omoikpegghoro or moi aighe khume aimie regbe khume aimie regbe khoya uwete nikho omo ukha mo eyara, umo omo ailue regbe khu oyo uwete likho omo ukha moi omo eyara imoi ye lukha mie oh. Mie yola aigbe khue ababu moi ikpeghoro useko oya rerefe kpere losaimi gbe loimo uto ko eh <hesitation> utewe lumou emumoi ukha yuowa say ukpeiri han a tughu ulegha arol ughe mito yowa uparki urechu oya yughue yo khu vare omwhi ghwere yo erama vare eeama vare labj lereghe khuoya. Okhai orkpa labeni ema ikhi ekpoghoro likhi egbe khueme loyo waagbo oyoyo la oyo omiekpeghoro oloyana oimekpeghoro soso abaiye ghuoma onoi lesho agbe lokhe be sori eimie omo olefe yono to yomo ukhumi yomo moi mie wan kere abo ro she yoge kere ora yoghigiye otokhime kere mure aimie oyoro ne gba re ore ghua oyoro re ghua ghua ghin ove kha oze lo kpeghoro goto yo khuwioi omie ekpeghoro aige itse a makha gaira runa levbe khoza so lo omo oware lugese te o lere gweoi khe ushe okpo na kere naghe regwori oyokpa seh lokho mapi remo kere laoi. Loghe lodori ora nareghi ri oleshe gbe ra rura mie ro ode sukha yowa rorokpa seh <hesitation> na ghe re quick khe olo okpisha lom loro ode ra roro kpa tte lomo lushe okpo Oviror nor wa aki uchi ekpo ra kere narare rukumi nari okhe moi uchiekpo uchiekpo oyoror wo owa oregu ori oki mor mor ya re rese araroze rekhi ikpegoro ikhememerorekpo he khi ikpegoro ikhi rokhe egbe mumeh emina khi agbor ikpegor o odegbemu meh nor oya eminakhi oghena rokpate ror moi egbe mumeh nitso oya egbe moi gbe ekha moi ogbor nit so oghena iroroya okha kira rari oya okhe moi ikpegoro egbe khemoir ememe rerekpo amoi onor moi ikpegoror ni ror mor ikhoreke reki ra nari rarieme eni ikpegoro ivia nor via ererwkpo ami onor ruso your wa agbor <hesitation> okharere mi moi ikpegoro omi ivia aya nor kira khe etie ogbe omie egbemumeh nireretse roro norkira ror khi ror moi ikpegoro owa ror egbe ra gbe teh aya ni ror ami ene que your oghena eni ikpogorona emukheze rerameh roze ikpegoro ikho ra kire egbe mumeh ikhi ror khe egbe mumeh ikpegoro ora kire egbemumeh agbor ureyere egbegbe emor ror regbe mumeh vare wagbor ikhi ikpego ro ikhi reregbe mumeh vare